<hesitation> Emi mususu dɛ <noise> sɛ m'akodze akɛse ndzɛma akɛse a wɔdze ko no topae nadze no yɛmbra koraa a osiandɛ ndɛ eno na amanaman <noise> dze rukum nkorɔfo. <noise> Obi nnyɛ obi hwee koraa <noise> na ɔatow bi dɛm topae yi bi na akɔtɔ ɔman bi m' na ekukum mbofra a. <noise> Yɛhwɛ nn- ntokwa ahorow a <noise> Isreal, Pakistan, Russia, Ukraine, yɛhwɛ ma wɔdze topae reyɛ a nkorɔfo woewuwu a <hesitation> ɔyɛ nsɛm pii. <noise> Aman no so nnyɛ hɔn nyinaa na wɔwɔ bi ne dɛm ntsi sɛ ntokwa mpo si aman ebien ntamu a hɔn a wɔwɔ no <noise> bɛhwɛ dɛ hɔn dze na wɔwɔ no wɔdze bɛsɛe <noise> aman a wonnyi no a iyi so mmboa ntsi emi mususu dɛ wɔbra a ɔbɔboa wɔbra a koraa fi hɛn abrabɔ mu a ɔbɔboa.